Paxta tolalaridan mato ishlab chiqariladi. Keyin bu mato fudbolka shaklida kesiladi. Old qism, orqa qism va yenglar bu qismlar tikuv mashinasida birlashtirilib, yakunida yoqa va etiketkalar qo'shiladi. Natijada qulay va yengil fudbolka hosil bo'ladi.